अगर आपन अपरा कमरा ते भौत अच्छा से वैक्यूम कन्न, त सबसे पलि कमरा मां ज्वो छ्वोटा-छ्वोटा किनारा छिन, तख वैक्यूम क्लीनर चलै द्यवा। तेका बाद ज्वो सोफा छिन, तूंका बीच मां ज्वो खांचा छिन बण्यां, तख भि वैक्यूम क्लीनर चलै द्यवा। आपो बिस्तर चि, बिस्तरा गद्दों का बीच मां ज्वो जगा चि बचणी तख भि वैक्यूम क्लीनर चलै द्यवा। बिस्तरा मूड़ि, जख हम झाड़ू नि लगै सकदन, तख वैक्यूम क्लीनर चलै द्यवा। तेका बाद ज्वो अलमर्यूं मां किनारे जगा छिन, तख भि वैक्यूम क्लीनर चलै द्यवा। तेका बाद अच्छा से पूरा कमरा मां वैक्यूम क्लीनर चलै द्यवा। आपो कमरा बणिया से साफ ह्वे जलु।